أنا نصيحتي لكل شخص اللي يحس بالتوتر، قبل كي يحكي في بلاصة، يعني فى بليك، والا في بلاصة علانية، اللي هو يعني <hesitation> يلزمه يتدرب، ويلزمه <hesitation> يعمل تدريبات باش <hesitation> ما عادش- <hesitation> ما عادش <hesitation> كيفما نقولو إحنا <hesitation> يتوتر برشا؛ لأنه يعني -مع- <hesitation> مع الناس مع <hesitation> المحاورة مع <hesitation> تدخل معاهم -في- <hesitation> في مناقشات، تدخل معاهم في محاورات، هذيك تساعد الإنسان باش ينمي ثقة في الروح.